Pues ne itlah nikchiwa ich nekan tlitl, porque ompa kachi apurado, porque tik tetemilis n kuawitl mokahwen apurado kisties, mokomida igual, kemih neh ik nikchiwa comida cazuela, nekah nokahwen niketza ika sen xoktzintzin, iwan nekan sarten kemanian apurado nikneki ompa nikontlali. Pues neh nikihto titlakosinarowa ika nekan cazuela, pues okachi tepitzin wehkawa, pero okachi welik kisa, ya cuando sarten neli apurado, asta kemanian tikitatin mo sarten yayotlatlak, iwan tlen nekan okse pues amo. Iwan ye okse tlen sarten yeh itlah mopepechowa asta ihkon. Pues neh nikihto okachi patioh n sartenes, porque nikan tikowas sen cazuela kanah sesenta o treinta y cinco, asta mokomal nekah igual, pero nekan sartén yeh tikitas kemanian ya cien, ciento veinte, o kemanian sekimeh kinemakakiweh ya kitowah ke mil seicientos, mil sietecientos, okachi patioh keh sartenes. Porque neh notiah kinchiwa n comal, cazuelitas, xoktzimeh, este kikuitin sokitl ne ik kan kostik yen kikuitin, iwan kinelowa sekinmeh tetzitzintih istakeh, tos nekah kimola, ompa yayin kinchiwa nekah xoktzimeh, ompa kuitin tlen owatl iewayo, tos yeh ik kinmikxiti.